AC nei haar jotta wala inde be fulfulde gham zamani fulbe wala AC amma nei yimbe fere vie yamgha fuufoowan henduu feyyenduu en ghadon naftira hite lantarki hander magha woodi jamde fere jee toh hite nasti der majee e'dinghai hite henduu hende mo dinghai fewugho non-non dinghata burtongho henduu fewduu haader suudu taa babbi heyerde be dammughal henduu mein joodan hander sai fellei mei fewaa